<hesitation> Amizao malôha tegna le hita me mivoatra lai vokatry ny ôlony mahay siansa, de amin'ny oe asiagna resaka amin'ny hena sentetiky, za tsy de mirisiky loatra e ny ihinagna anazy regny satria maro be le vokatra agnatigny akao no tsy mifagnaraka amin'ny <hesitation> lazaigny fa oe mifagnaraka nefa le misy vokatra oe <hesitation> vokatra secondaire ilazagna anazy, igny zegny matonga za de tsy de manohana loatra le hena vokarigny magnokana.